Omubiriwayi owa- owangatsuka erikolha, nabya ingakolera omwa omwakyithongole ekyikasiga e ranji ne- nerihimba esyanyumba esyakaina. Omubiri oyu munganzaghu erihika ahabwobuthu bunyoho, habawa, inagabya ingawithe banyoni bayi iba, ithukakolha ibanimunyihumba ekyibozi, ithukakolha ithunemuyambangana betu muthwasanga obutsibu, muthwasanga obutsibu ithukabya thukakolera ngokwa syakaina, eriheka obusahu obwe cement ghukabuthwalha okwanani, erilhwa okwanyumba oyukubanza erighnde okwayakabiri, ihakabya ihali obutsibu bunene, ihakabya isihali byuma ebyangathuwathikya eriheka obusahu obwe cement eributhwalha eyighulhu. Ighukabya ighutholere eriheka okwamughongo, ahaghukahikira eyighulhu ighukabya iwabirilhuha ighukabya isighuwithe namani aweriyihamba, ighukabya isighuwithe obuholho.